खाने को रंगीला मनोरम बनाने के लिए थोड़ा प्रेम और रचनात्मकता चाहिये। फल जैसे स्ट्रॉबेरी ब्लूबेरी और टेलीविजन तो ऊपर सजा के रख लेनी चाहिये। दूसरा सजावट के ध्यान रख दुनिया पुदीना या नींबू की स्लाइस ऊपर सजा के पेश कर दो। सुंदर बड़े तीसरा खाने की प्लेटिंग सही करें और उसके समय रंग और आकार का तालव्य रखना चाहिये। ध्यान रखो कि हर चीज साफ सुथरी और व्यवस्थित होनी चाहिए। चौथा: रंगीन मसाला इस्तेमाल करे। हल्दी के पापड़ी का जैसे सारे न केवल स्वाद बढ़ामत है। पर रंग भी सुंदर लमत है। टिप्स और सॉस जोड़ ले। खाने के साथ जैसे लाल टमाटर सॉस या सफेद क्रीम पर और नहीं। इस प्रकार से खाने तैयार होकर प्रस्तुति चाहिये।